Tena mana-namana tokoa aho manana anao. Tsy takatry ny saiko akory hoe manahoana ny fiainako raha ohatra ka tsy tao anatin'ny fiainako ianao. Antenaiko fa mitondra tsiky ho anao koa ny fisiako.